Dhado Iran in tunnen, laf tun laf yaani barakah qabdu, laft ishin gar asia <hesitation> Middle East jirtun kullin yaani barakah mtumea lillah achi duf kullin achi dufte. Dub dhado tun tunnen dhado inaman kullin bekuu, ishinen bekinnah ishia tan yaani won irrit beken ishin dhadon tun yaani ukarimu ishia, <hesitation> yaani culture ishiannen kamis kaeti, mavazi kaeti, maana dini ishian dini islamuatii. amminen won guddio ishin midasit orru orrete ,horrien hiorete, ishin dib ete won guddio ishin midassit.